Nemiwiniwa angu uthe yempaka nema maisha ya anempaka saasafi ya ribi vya. Nenemu na bosi wa anerefuna, pese kutusha uni nani tusenda masa upuko ya dawdi. Wote hiyera wiku. Mutakini itumia hobi hobi wiko. Saba buhi hiyera zinja. Kuhuli kazi ku sila niya. Zipo yezi ya sila. Kwachi butakila panuhupa ti hiyera. Angu kuhikiakiba. Kuhuli uhe bosi uyeha, kama uchikulu katiki fiti maisha aneonzi.